A Norvezy any anisany fomba amampanao ndreo da misy andro anakiraiky natoka ho an'ny fitsipiky, io zany da ny fito ambin'ny folo may Amin'io andro io da manao dia be ny zaza madiniky da fiakanjo nentim-paharaza